عادةً <hesitation> أني أجرا كتب كتيرة، كتب مرة كبيرة، بس حوالي خمستاشر كتاب في السنة، في حياتي تقريبًا أجدر أجيلك قرأت أكتر من متين كتاب.